اللغات التي أستطيع أن أتحدث بها هي اللغة الأمازيغية التي هي اللغة الأم بالنسبة لي ضف الى ذلك اللغة العربية الجزائرية التي تستعمل في المجتمع و بين عامة الناس و اتحدث كذلك اللغة العربية الفصحى التي ندرسها في المدرسة بالإضافة الى هذه اللغات أتقن اللغة الفرنسية التي بدأتها في الابتدائي و كذلك أتقن اللغة الانجليزية التي بدات دراستها في الستوى المتوسط يعني عموما أتقن أربع لغات.